Mhh kabla uta ukubame wekomana nafe kolioa ndumseroo ehh akanaza kufata sosamani tule vo tuvozwa na haibu nduwe sana, tablivo uka fatwafatwa vengi vishamba vilifurame mera muni ka shame fatafata fewetishia kaa kakukantame ka singwe kakumana kuambesa vem mmalole kwehele hunkundi vongole ate jaribu ishka kulenjai uteshi natata na mamae ningle kupata nafasi yeteta nave. Basi kuyaungeta nuweshinda heka kamilia wazazi wakwe akateta vakama vakambesa mta manganya ye yevaia andika mhh mbaye inksha navata kambe sa nsa nsalavao tata ka tata kwa watata wakanze hekundana wakanze kundana akameza tilijua mwana swa kweisha fo kwakwe tasenga kaili tase la hembaerku mndiae ka matata kambiza revulwevu mwana kamenganavo kambeza ngi woni. Tisha hembara kuvua kwa makwatata kwaya tei ningjuedi mwana aklifu mtikivoka tatawa kaanze mo mhh hampusa manjeia kambezwa tu masawe kambeza nge uningoni vanava fatafata aleshi mwana zuwa akwevo yenda mwana zuwa mmengana kulokanana wanazo basi wakeenda waka ukawe kora disco sutwi vienda disconi turuvsiwa tukaaenda wakamba lekivana mwana mamayate shinda disco. wakanze yamba mjali monia uyelenga Basi kaetekalo ukataame vakasha vakateta wasiwasi kwa wazazi nakama mwana akswere veru wesuwesha na tataha kulautile nave nimanya kwa vavandu we wamili tambulisha basi atoo esha anza kuhembu mambo weengi, kumbe saili kabisa nyewanya wayafanya tendo landuwa kabla ini utangalika woo kuuyo ukundi ande karusi tukunda metu umkole kwenye harusi auje kundi vinywa sate kinukwia kalangwa jaba sindi kundi vo manya zozoshi mtu kushera kundivo. lakini ulakeishwa watu wake uumzima na uzima ulimhia naukudia mhia navo kambia he ngilimia kiwoze zashanga akatokea harusi rakurorie to metumika ngwii hara ni kulabda umetumika shinifo na uweto uhakika kwani umetumika vo basi kauwa bikibiharati shava sasuve teta veshamba mwana swaka amanaalika umengana mesha umanya njechumbia mpaka ndo mwelu mwaka ulaisege twatikie basi ulia ntwahi kafanyika andu we manya kwamba mngifu jajejitunza mamwa batiza kamatwa tambachao chitesa myayo bikira njobu muba choulu nafili shanga samdi kamdele. nana vaitwa tweruku ra mai wejumeenda wakansalifo ni watu ndulo bikira vo. wekavo mba pakanchi namswaswa ndwa keshinda fene jieleza kwamba mfila ngila sio ni marie mmhia. ehh kanisale tambua ni mhia lakini ukalolia meenda kanisa rujamaru mmehia fo Uva dwade mefurama mhh nikuto maruswei yesheshinika milele mh kwa vile nyi mbali ko welingi lali kwo mshka aarikwa mpaka lingi lavindi ndi tuletenga ate kidoko basi. yalikwa yalikwa ngashkaa msowetu kakundana vibaya tumekundana tukapartana ata nanasta kilefuma bila ikachochote basi ashiumangwi kafurahia mambwaya kuwa shandutu lekora. tule kum marundere marume mandu wari tarehe ikumi n a mbili vakande na mlale vakande na ktindi choombe, vakande na mnduo, vakande na maruedeve. vakam mchoveza kile tangulia kaakwakwa basi nolo lakunda lamuja laharusi ndondosha maandili ya harusi yakweleva shakulem mwanama malita mandu ndumsira lijitaiti kwa hali na male mpaka kuromashalolari mshele mvoviita mboka ukeenda watu wakalia wakakunda wakasherekea harusi wakanuari hoombeke mbeke twekora gia sana wakati huo twetwe twechia harusi mfo waruwa ve mbeke wekora warushautike wote umbeke saa saba vame kuvakanywa kola libia oo wakati ningtala labda vandu wairi watau sisi bia sasehamba. Uzuungushie ukumbi uzuma fo hapana laaze kute ngeikia kuto maisha kenga mhh.